<hesitation> Jíli bég dé, hinoni gimmo ngi bàabégde jé han ganti gimandi gi, holi mo hanganti usaanti mo saante binhύra hala ahondi go. Binwidina.